Eyɔ shigbe be elã, ne <hesitation> elã ele zdi kaka ne veva su asiwo, bon, eya edzibe ne <hesitation> ne nanyi ne ye ne gaƒoƒo viɖe ŋkeke tɔ̃ gbe ne ya va ɖua, ya sh- dzi edze ye a tsɔ shi ne nene ma ƒe be lã, a nɔ shã, kpɔa edze ɖo na etume nɛ na be tɔbɔsu me gba va dze na ne edzio. Tɔbɔsu enyi ŋɖe ke ne ne dzeɖe nene ma ƒe lã wo dzi a, <hesitation> ye nyena ŋɔ̃vi, míoŋtɔ mí yɔnɛ le fia be eko. E nye na ŋɔ̃vi kɔna ɖe <hesitation> lãvia me, eba na be lãvia, ebe nu do nye m- nyem nyem nyema e na be lãvia gble na. Ne edze gbe sui, ehlɔ wo ɖe dzi no nyɔ woŋtɔa, mí ɣlena klezi viɖe viɖe viɖe ɖe edzi, kpɔa tɔbɔsu me gba ya gogo nua nɔ wo. Vɔa ne enyi be frigo le ashi woa, ne wo ŋtɔ o wu nene ma ƒe be lã wo kpɔa, oya kɔɛ daɖe frigoa me. Eya nɔ funu ma a nɔ-ne wetri nyɔ̃ na wo ŋtɔ ya va zẽ. Le aƒe tɔme ne me nya ye nyi ya tsɔ ɖo lãhuẽ o, ne enyɔ̃ na wo ŋtɔa ne ami le ashi woa, ya tɔxɛ. Ne egbe tɔɛ kpɔa, ya nɔ manu ya va nɔ tsɔ tsɔ viɖe viɖe lo.